Bu haqida hech ham o'ylab ko'rmaganman. Lekin agar yerdagi ohirgi odam bo'lsam men yerni sayohat qilib hesitation balki bilmadim bu savol juda ham odamni o'ylantirib qo'ydi.